<hesitation> Loko maitso aminahy manôkagna izy midika fanantenagna dia amin'ny fanantenagna zay no asiana kôragna, dia hoe valan-javaboahary atiala, tontolo iaina igny zegny ilay tonga an-tsaigninahy raha ôhatry mahita ny loko maitso.